راح آخذ أكل ،شرب ،ملابس، وكتب، ما أظن راح أحتاج الشيء الخامس، الا- الا بعد راح أخذ خيمة من شان ننام فيها، بس <hesitation> طبعا أكل الشرب، الغدي تبعي، ملابس، كتب بتسليني طوال العام، ما أبغي شي ثاني.